Ēfara sinja éfaas ha nak asin yo mé écoho. Wacilmé néfaas aan nak asén yo mé écoho, éwato wato aw umuto niyo, nang upuur mé on néjool, éjám bandéhéri dohoro yo bétéhil, yo bétéhil boon aw?. Nang haan umiir mé diit akuur yo nauhé ajool kun bu tahu baat sifaléhool, bat sitéhil sa, baré nang anak aséén so mé sicoho atiŋul, so bétéhul boto nuho. Mara wa béyakaar nétébulotééb muting béjoow béséén so, béyakaar natébulotééb muting béjoow béséén so. Ēcimé énukuréén aan nak asin yo mé écoho, ho nérégé néfonkahé, némiromi, émiromi, ha diit asin yo mé écoho, émitool dé, ho émitol éém énukuréén may atuhee tahu najihomé may, tahu najihol mé, gucé sin nak gurok énukuréén ébajut buyégéét nangám nangám, baré hanja aséén yo mé écoho ho nérégé nécaméné han diit asin yo mé écoho.